Baluk tei bufango tongnai yongla hai mal mata rok kchangma jora rwgwui thwui tongo. O baluk rok uttor america europe tei asia haste o manthogo. Kwchangma jora o chamung manthokya wngma bai bohrok aage chamani phaan bai o jora o thuwui kat lai o. Bufang o tongnai yongla khe uttor america o manthogo. O yongla kwchngma jora o borof bai kholopjagwui tango tei aboni bagwui bini hama tei bwkha kwlwui ma pura bondo wngwui thango. Phiaba bini sago kaisa sera protein tongma bagwui bini saak bisingo borof jomogwui maya. Aboni bagwui no o yongla borof bisingo thangwui tongo. Ha o tongnai mandar hakor o tongnai wak tei beng rok bo kwchangma jora no thuwui no par khlai o.